Nu nanifuɛ ta ɛkuɛku we enia faha bakutu kele kawu la, edola newle alielidu ee evidzedikpekpe ledola nevidze dikpekpe kɔbanegɛŋ nsukvu alusialu edula neyiɛsɛ; kuptsi ɛsɛbiewle Kɔba kɔsɛduaɖiblɛ nu ɛsɛkɛwɛle kɔbana duabielime. Alu kanekɛkɛ ɛsɛbɛ konɛdzɔ, dzenɛkɛ dzikpɛkpɛ kɔfadume ɛkuɛ bɛkahia nu kakelea edole ku kɔyɛdzɛ, ɛkuni; ɛgabidu ladualielie; ɛsɛ plɛ avɔ duɖa kanekɛkɛ ɛsɛbɛ katani aluʃialu dula kanekɛkɛ inɛdzra nivla nu alibi. Mui ntananɛsɛsuania ɛɛ naa kɔɔ nuu sɩnadi afɔloʋna dinɛ nɛmɛ. tanadzahiame lɛ uridiahiɛhi nuu ɛ kɔbaduɛdzinadi nɛmɛ kɔyaʒɛ mu kɔhayaya a Kɔya. aya nɛmɛ kɔkafusu mɛnua. kɔkafusu dluɛ kadinalu nu mɛri kɔkebiɛ nkɔba kutufumɛfu, linyesi kɔbanonsɔnua kuu mɛsenaa, awuɔlukɛ ni nu tabegbɛfuka baa alukagbɛdu. Kuvie nuu nuaka, nɛsɛaka kuu Agadzi nakaɣa nalɔ lafa. Noludialɛba kanezɛle nagadzia, muu ɛɛɔawuɛlukemli: mɛnu nu oo bualu kagbɛdu, ayilafɔnɔfu nkuɛ bua alua bɛkakanslu n mɛri, sɔdinɛ du sɔdi fɔnagblɛmadʋ nɛfɛ suta kun Agadzɛ nakayɛ naɖɛ ɛsɛdiaba nkaɖɛkɛlɛ nagadzɛ mɛtɛ mɛsɛ ɛsɛdi bakisɛ bɛtɛ kagadzɛ kɔbɛyɔa nɔls, Agadzɛ du nɛmla kaya nalɛ mataniole; bua mɛsɛhila mɛtatatɔfɔnana.